عشان تكوي تيشرت اولا جيب طاولة. واذا ما عندك عادي استخدم اي طاولة خشب معزولة. بعدين نغطي سطحها بورق المنيوم. تجيب المكواة وسخنها على درجة حرارة تناسب قماش التيشيرت افرد التيشيرت على الطاولة وامشي ببطء على كل اجزاءه ، ورق الالمنيوم رح يساعدك على كي الجزء الاسفل من التيشيرت